Mi dawii mi waawi yiidude e saaraɓe an. Ko ɓooyaa jooni fey ɗun yo huunde non welnde kan wallaahi. Weli ɓernan non waaldini hakkille an. Sabi neɗɗo a heɓataa hono saaraa. Neɗɗo heɓataa hono jon kaa rimɓe ɗun. Ɗun e bandun. <hesitation> Ɗun nii woni huunde ndee ko weli kan e mun kaa.